Pues juech dun adyunay jawi'in t'sey muk yak okëp ji'im yan'në najk iuk yëbëkyë ku wyat manytë an'në jotyë wa'at kuwa'atëp. manytë je'e yak jadun nawixëp pyëjtë jedun wa'atëp manyt masuk mabëkëp, manytë tyex në taok nëkx myoj wijsë ji'i dun padakom bi'i tijatyë myaj kusukëp jë'ëx pëkyë jadun dun madyunëp.